तवा के इस्तमाल हर तरह के रोटी के बनावला करल। जाएच्छे कडाही के इस्तमाल में हर तरह के सबजी। बनावल जाएच्छे गिलास से पानी पिये के उप्योग करल। जाएच्छे टीफिन में खाना बन करके एक जगसे दूसरे जगा। ले जाएच्छे तथा बतलोही में डाल बनावल जाएच्छे कूकर। में डाल चावल हलुवा सबजी सब पूछ बनावल जाएच्छे।